Ngueti iin iti nguixhi, tininguan ti ngueti, ñadanketi daxhikuñuti ndoya'á, ndoyano xhiko nrute nguakati yunu tu tatate xano xaneniti naxanguidinió, te no ihó ndudi nu nguakate ñote kukuitate naxhikoneti nrida tinruñidió xhiti veeti ketikuanti dañino niti xhixhin nridin xhikatiti ni iinti te nakanatanti nreda kiti ni ni nreni ihó naxukati iinti ta kanati te kiti kué ti iin ta kukuitate ti koneti xhiti ngueti ho xhiti xhiti ngue naxani itá té tinreti ditá ta nguiko neti iinti takaneti ngueti noxani ñaniti noño há xucar nani ti kuidoti inti ka ne nó xhiti ngueti, te xa kingui ku kuita danguii kuidi ña kuka xaketi inti xaxhin dinguiti veeti teño xaxakai inti ajan nguiti i iinti xaxhi xhikonyidoti xakati.